لو عايزة اعلق لوحة على الحيطة هحدد المكان اللي انا عايزة احدد فيه يعني اللوحة وهعلمه كده برسمة خفيفة بالقلم وبعدها هجيب شنيور وهخرم في اماكن المسامير وبعدها ادخل المسامير وبالمفك افضل ادخل في الحيطة وبعدها اعلق اللوحة اللي انا عايزة اعلقها.